هادا الموضوع أحس إنه علي حسب بالوجت، يعني أوجات أحس إنه أبغى أقرأ، وأوجات أحس إنه لا، أبغى أشاهد فيلم مو قادرة أقرأ، أحس الفيلم أكون مستأنسة أكثر، ويكون نوع الكتاب يعني إذا رواية جدًا حماسية أوكي أقرأ، يعني أعتقد الموضوع يعني له علاقة شوية إنه مودي الحين كذا بس.